Pos paque sonin las cuerdas del violín te hazi falta lo que l'izin l'arcu, qu'ai de refregá-lu assina parriba i pabaxu. I el brivaeru d'essas cuerdas pos sona ena caxa i hazi la retumbación i sona pos el retumbíu que es lo que nusotrus sentimus i que tantu mos gusta del violín i de tolos estrumentus de cuerda que conocemus, qu'an unus pocus.